أنا ما أتفجد <hesitation> جوالي الكثير بحكم إنه ساعات شغلي طويلة، و <hesitation> ممنوع في الشغل إنه نستخدم الجوالات، دايما أنا أحط الجوال في الشنطة وما أخرجه إلا لما أرجع البيت، فتجريبا أنا أتفجده في الصباح وفي المسا وفي الليل، يعني تجريبا ست مرات يوميا.